Ɗemngal mi wolwata be mai jotta kanjum woni ɗemngal fulfulde Miɗo waawi tawi ko ngel laawol mi yiɗi. O ɗaɗi e jooɗaade e kaɗo ngal, mi waawi heɓugol alaaɗe ndee. E hoore jeɗi, fulfulde woni laawol ngesa tawi njangude mi yiɗi fow.